<noise> nasharke anunk yɛ shiki jina heleyo usheuja onunk oreningwe kesoni nunk eyo ihaiyo haki jino enyyo koni hyaba iyoki jineyo ahei ihai biki bije nnenebo asha shukkonyo nabooro bera sheja sai cekke bin, abika cekke bin hano cekkehano cekke bin hano abajin na bana mara aweyehom mabama kamina koti owyek okoi enuwete shjike nihum reree ninbɔ, inbɔ kahjena yyeawenbol amanerek bɔ shine tabe jino oyyo nobinyom bagasha hano shija sheera mane rekhano sheera manerek hano baba jini yyonbɔ, bikijini masherenbɔ shashe bɔ sono taba ajei eyyekuje jino oyyo ki dokki nenncumba boka sorare ninbɔ bikba sher noti mineke bika yopwo yokko cu yokko chucom

Bikkija hwee taaye taaye gon bikka yokko cucom, aba mara aweeye, bika mara weeye na <hesitation> cenja otasocek <hesitation> ohek ohekma bɔbika sokbɔ <hesitation> otabo ake gamiha ataa, bokuba onkwanbɔ haka jimibo otaba, imbɔ duke nunbɔ haka jinibo otaba bokuba o uncuru, eye otas iye hake jinaba, iye yeka shimo ofai ugbodontur yeke jinefe ko gonwo, akerentuk yeke yeka fherofhoi, ashiyotuk anuuk ko wani anunk no yadde oshe su abom akeke sheerenbɔ amanerek aba jinenbɔ anunkbom oko noa nɔ ofhee jinehe ama nbɔ hele ashi hashi irunyinba abom ke jine ke hele tekyerek abom kajimbo gogon niyo nashar ko sheyom supwe onunk kowani anun niyayinbɔka jinenbɔ otai Abom akanobɔ soha enbo ka nosaha hanoi asha gbwebe dekan gwebe sha gbodontur dekan gbodontur sai ochuru inchuruma yeka hweeye otaa ni hanego, ka hweeye otai ke hakke ji otaba bɔ ka jine bɔta keceegoo, bika sine otahano wenenon bika hjei yihane bika neni wenenon aja aaa tahe nabana tanke bika dokki apwinye hane atahe nabane tanke, yotuk mehe meti onun ore ko wani onun mo yanayi oyyonbɔ shika ajin.